لو كان كاين حاجه نبدلها في الماضي نتاعي <hesitation> اذا كان هذا جيد علاقتي مع والدتي، لم أكن لطيفا جدا <hesitation> مع والدتي لأن والدتي كانت قاسيه علي وبالتالي كنت أكثر صعوبه وليس الأشخاص الذين <hesitation> قساة معي، وأنا نادم لأنه <hesitation> كان من الممكن أن أكون مطيعاً ولكني كنت صعباً جداً مع والدتي، لماذا؟ لأن والدي كان لطيفًا جدًا لذلك لم أفهم لماذا تكون والدتي قاسيه جدًا معي لذا أنا نادم، كنت سأغير ذلك، كنت سأصبح فتاة أكثر طاعة ولطفًا مع والدتي أكثر من ذلك بكثير.